شوف ا خويا بش تركب الدراجة لازم عندك تشد اليدك <hesitation> البرى قوش والبرى دروات بيديك تشدهم مليح ولازم تعرف تشد ليكيليبر وادا كانت دراجة نارية تشد مليح ديماري برك نوض هاي الموتور يطبعك وادا كانت دراجة هوائية هاك تدور بي رجليك الدور دور الدرو وشد الوسط هكداية حتى تروح قبالة ومشي بعقلك ومتخافش الخوف هو الي يطيحك روح قبالة